Azafady ah lahy fa tara ndraika ko agnie lahy zaho niany igny fa sy magnino fa amaraigna zaho a, de zaho si agnano tonga voalohany ampesana akato sy vitan'ny oe zah agnano tonga voalohany fa de ividianako kafe zegny mihignagna kafe, dite hoan'le mihignana dite a de vidianako mofo koa andreo jiaby.